في ليلة هادية في موسيقار طبعا يفهم في الموسيقى سمع لحن غريب يطلع من الغابة، قرر انه يتبع هذا الصوت لما مشى لجاه شخص جاعد يعزف مسي يعنى آلة موسيقية قديمة واللحن كان سحري-سحري وكل ما يسمعه يحس بالراحة ويحس بالسعادة.